I pinapo, lam a revan u revan u kukua tara tea. A min poaj te kua moa lam tara tea, poaj turu gongon a min kajen, hare na, te hakap me ria min toukui, na turu Kristmas has lam e kua se nam a tea, na tara min <hesitation> kanen a min kilalan jen te boboak ni pinapo, elam a tei Petats elam a revam kukua ti kuru panahas. A tea, mei ta tuan ni mei u tara min gongon turu lotu na tara <hesitation> pinapo a tea e ka sila wa no wan, le mas kat e nom a tea. Noa no a ji <hesitation> lo na ngot tun se nom e seh tamulo, seh tamulo han a luma, e kat si nou be te hagum <hesitation> a tea be lo te kua nom. Pinapo a tea, mei ta tuan ni mei u. Eiau te